leƙkeno ta kuli Gwandum ni pipero tun shi leƙenon nin illina ti kuli pipero we ci choƙƙo ni minji kulino ƙam nin we ɗakam a yi ji ɓirang ka foƙjum ma leƙo lau, lau ma tan illuru ɗang shuppina ƙa foƙ, ƙelenƙwi ni? merje ƙam ninya kema peno foƙƙom ma'ma iyo ko merge ma ma minji yu manɗi paroi paro tuƙet ka ma peno ma ma peno yu paro ka fok mam mar yuwani yaƙei? ma ma Minji ma ma minji ninya ƙumu wei shimma ta kaɓanin maryu faro ka foƙ ma, ma ma penu ko foƙ ma, maryu ɓo maryu paro ka foƙ ma niny ar peno ar peno we shin we shin ma ƙaƙƙom. We shi ni karuƙo shopani ni minji ƙulino a jiji ɓurang ƙa waɓu yamba nong shinum ma lo ma foona ƙushira cittau, we shi karuƙo shopanii. ni minji ƙulino ma foona ku shira manni wei a yiji ɓiran nin shinum a wacchiji chiɓɓaju ɗina wanim ɗang shuɓi waru fuɗu ɓalla, ma tan ma tan ƙo sha kuri ɗang shollina non shinu ɗang shuppon shuran ɗaƙam nin shinu ɗon kelenkwu ni? muro kam ma lokaci shi iyaju ko kamma tattayu a kamum tuƙu piram rigguƙo shuƙƙon ƙoƙƙo shin wala nin shinu ma foona ma kushira ɓrang <noise> kushira ɓrang ci ci ti buni a yi shin ɓrang nin shinum ka tem kon non ɗang yu ɗang munu wu shutau kaelenƙwi mun wei yiƙo wucche ti cakki we shir shau ninya ma foona ya shau tau ma yiji birang nin shinu ka shau piɗɗi ninyem